Bari na de rab rab wi nekk si biir ndox mi bari na di. Loolu yépp man mënuma leen a tuddu paska rab yi nekka si biir ndoh bari suma xam-xam bariwu si; jën di xam naa ko si. Waaye lu mooy loolu di xam wa ko de wax dëgg yàlla. Dama ko dee dégg de dama ko dee dégg de waaye dey xaw ma ko paska dama dee dégg ñu naan, soose yi di naan kuntu mbelan muŋ si suuf. Dañ dee rëbb jinne yi. Dégg naa rab bi nekk si <hesitation> géej gi lii ñett. Lool la yàlla si géej gi si si kii géej gi àddina benna. Benna kese moo doy àddina bi ñun ñuy wax rab rab rab. Li nekk si géej gi ñett. Xam nga lii oppo na <hesitation> oppo na la <hesitation> bu àddina bi ñaata ñaar. Xam nga loolu la bari na. Yooyu mënuma kaa tuddu.